माचिस की तिल्ली पर एक विशेष रासायनिक मिश्रण होवे। जो आमतौर पर सफ़र सल्फर फास्फोरस पोटैशियम क्लोराइड और अन्य जलने वाले पदार्थों से बना होवे। जब माचिस की तिल्ली को माचिस बॉक्स से स्थित रगड़ने पर सहत पर संग्रहण के साथ रगड़ा जावे तो यह रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो जावे। जब माचिस की तिल्ली को रगड़ते हैं तो संगरास के कारण प्रे और माचिस बॉक्स की तरह के बीच गर्मी उत्पन्न होवे। यहां गर्मी रासायनिक पदार्थों को सक्रिय करे। माचिस की तिल्ली पर लगी फास्फोरस और पोटैशियम क्लोराइड के बीच एक रासायनिक प्रतिक्रिया होवे जाते बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न होवे। इस गर्मी ते तिल्ली में लगी सल्फर गंधक जलने लगता हौ और यह आग पैदा कर देता हो।